So haala kulol halama hun, neɗɗo miccitito, huliinon cili kurɗe nga ani ƴaɓike. <hesitation> Kulol du ana heewi nooneeji: Won hen hulde fati waasa golle mun en, hulde fati maaya en, hulde fati haɓee en. Ayyo, ɗii e bandun en.